Riándo̱ rí naꞌni néꞌngo̱ꞌ, riándo̱ rí ndayóꞌ ndita̱ꞌja̱, komo rí nda̱a̱ mijngii náa̱ xtáá guꞌjuá thana ma̱ꞌgá. Riándo̱ nda̱yo̱o̱ rí naꞌkhu̱ edxu̱ꞌ, tséni̱ngíjiúúꞌ má, na̱ni̱méjúnꞌ má iyooꞌ limúu̱ ga̱ꞌ ma̱ga̱nꞌ. Ngáa̱ riándo̱ nda̱yo̱o̱ rí n, nagigúún, nax naxnúꞌ mikoo ndita̱ꞌja̱ rá. Ñúúꞌ e̱ni̱ xkui̱ rá, rígá mbá iná rí najmaꞌxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ júba̱a rígíꞌ, rí mbiꞌjiuu "iná ra̱díyaꞌ", nakuá úyáxu̱ꞌ, na̱ra̱jmá náa̱ jído̱ꞌ jmba̱a mbá xtíín jma̱ꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ na̱ka̱taa̱la jma̱a rí migúwán xkui̱ rá. Ngáa̱ mú rí na̱ꞌkha̱ wíꞌxo̱ꞌ rá, na̱ni̱ má mbu̱júúꞌ i̱mba̱, mbá rúꞌkhui̱, mbá thana xáná ñajuunꞌ, na̱jíi̱ "duun xtílóo̱" mbiꞌjiuu mbá rí najmu̱ꞌ, na̱jíi̱ jma̱a yááꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ naŋa̱ꞌ xkui̱ rá. na̱ka̱taa̱la má rí naꞌni jnéꞌngo̱ꞌ xkui̱ rá. Ngáa̱ mú riándo̱ rí ríꞌkhui̱ na̱nguá e̱ka̱taa̱la rá, yáá wámbó má xógíꞌ naŋa̱ꞌ rúꞌkhui̱ xkui̱ rá, rí na̱ni̱ xkui̱ rá, mijóo̱ má mu̱wán mbá, jma̱a mbá iyaꞌ medio migúwán wáa̱ mu rí ma̱gata̱a̱la rí mika. Na̱ka̱taa̱la má xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii e̱ni̱thanamina̱ꞌ rí júba̱a gii̱ ikhúún. Rígá mbaꞌja inii iná xáná rí ma̱goo ma̱jíi̱ ma̱ga̱nꞌ. Mú rííí nimbáyú mbá rí ne̱jíi̱ má rííí niŋa̱ꞌ ginii rá, jnéni̱méjúnꞌ má i̱mba̱, jnéjíi̱ má i̱mba̱ xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii rí na̱ni̱thanamina̱ꞌ ikhúún mú rí naꞌkhu̱ edxu̱ꞌ, o̱ na̱ꞌkha̱ wíꞌxo̱ꞌ, o̱o̱o̱ naꞌkhu̱ itsu̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ e̱ni̱. Iná xáná ejmu̱ꞌ ikhúúnꞌ, naŋa̱ꞌ jamí na̱ra̱jmá náa̱ naꞌkhu̱ xkui̱ rá.